Eny afaka mampiasa teknolojia olona ana- anatsarainy ny fahaizany mahandro satria tsy anam-potoana ande hianatra ahandro ny zavatra rehetra fa amin'ny fotoana anak'iray raha toa ka mba ilainao ohatra ny fahaizana manao mofo mamy de mba mijery anaty <hesitation> ao anaty fahitalavitra enao na aterineto de mba mahita eo no eo fa tsy voatery andeha hianatra alavitra be.